Minen kaa komin anndi firiti kaa cahaaɗo tan, ɗum duu so nii nebanndan waaƴi a tipoto hen firiti oo timmi. Muncoɗaa jonkaa faa wakkati jonɗo seeɗa. <hesitation> non waɗta so keɓaa ɓenndugol muuɗun. Hinno aɗa waylita waylita duu.